كنت حفضل انه اتحكم في الالات وتكون عندي ذي القدرة، لانه دا شي مرة حيفيدني بحياتي العملية، <hesitation> لانه اذا شي خرب، اذا شي يتعطل، اذا شي باله <hesitation> اي شي، حكون فيها واقدر اتحكم فيها متى يصير دا الشي ومتى ما يصير، متى اشغلها، متى اطفيها، كل دا الشي حيفرق لي.